أول شي أقدر إني أتأكد من إتصال جوالي المحمول بالهاتف، -ب-، <hesitation> أو الهاتف اللي موجود عندي -ب- <hesitation> بالإنترنت، أتأكد من توصيل شبكة الإنترنت فيه، ثاني شي ممكن إني أتصل على أي مديرية، أو جهة إتصال قريبة مني، أو إتصالات تتأكد، أو تتحقق من إتصال الإنترنت، ووصوله للمنزل.